A min os coches, en gheneral, non me ghustan, pero si teño que eleghir alghún, pois ao mellor quédome cun sento vinte e sete de color amarillo ou de cor branco.

Pois a verdá é que eu <hesitation> unicamente falo ghallegho, alghunha ves cando sei que alghén ven de fóra ou non me entende, pois ao mellor si que lles podo falar castellano, pero si non solamente falo ghallegho. En canto a outros idiomas, pois inglés, pero realmente foi o único que aprendín no instituto e solamente alghunhas palabriñas moi soltas e tampouco é que, tampouco viaxo a outros países nin me movo polo mundo.

Na miña sona o futuro está bastante complicado pa a xente mosa porque, realmente, as oportunidades de traballo son cada ves menores e, sobre todo, as entradas o que son nas fábricas son no marisqueo. En canto a marisqueo, sobre todo no que vén sendo marisqueo a flote ou no marisqueo a pé. O marisqueo a pé, sobre todo, <hesitation> traballan mulleres, pero xa maiores, e nos marisqueo a flote, pois homes e aí si que van os homes xóvenes. En canto a outras oportunidades, a xente ten que coller os coches e desplasarse para ir, pero as linas, as liñas de autobuses están moi mal e non hai transporte sufisiente para todos, nin ás horas que a todos nos convén.

Creo que o ghobierno non axuda aos siudadanos porque non ofrese alternativas de traballo e a formasión non está acorde cos empleos. Por outra parte, tampouco se deberían de abandonar, tal e como se están fasendo, as profesións porque a xente, ao final, o que quere é un traballo cómodo, de ofisina, e a realidá é que nesesitamos profesionales no noso día a día desde para arreghlar unha porta, faser unha casa ou <hesitation> cal cou- arreghlar un xardín.

A verdá é que a min non me ghusta, non son nada creativa e non me ghusta partisipar en actividades así de con outra xente ou actividades culturales. En canto a alghunha actividá, pois si que teño amighas que partisipan en ghrupos folclóricos, tipo tocando a pandereta ou a ghaita.

A min na escola non me ghustaba moito estudiar e a historia tampouco é que se me dese moi ben. O que boto de menos sen estudiar foi o o re- o re- o relativo a <hesitation> á á Gherra Sivil. Desde a Gherra Sivil pa diante practicamente xa non estudiei nada. Sentrámonos moito durante o instituto durante a época da escola en canto ó que foi a prehistoria e posteriormente os romanos, pero todo o que é historia moderna pois, non sei por que, pero non cheghamos a dar esa parte do temario.

Na sena de navidá na miña casa suelese faser <hesitation> antes, mira, antes fasíase o que era peixe ou carne, ahora realmente pa non ter que comer sobras ao día sighiente, pois xa facemos un solo plato, normalmente fasemos bacalao.

A min a servesa non me ghusta, si que sei como se fai, pero tamén e verdá que o sei porque ao mellor podo buscar vídeos en internet non porque realmente vise nunca como se se se se prepara. Por outra parte, si que me ghusta, pero ghustame cun pouco de limón ou con ghaseosa.

En canto a notisias resientes que me chamasen a atensión, realmente, non hai moita cousa porque é que o relativo á política cada día dame máis peresa porque son todos ighuales, independientemente do partido do que se trate.

Pois si que non houbo <hesitation> si que houbo alghún profesor así que me marcou e que destacou, pero, sobre todo, para esta ocasión, vou destacar a un profesor que me pareseu moi moi moi malo porque fixo que todos os da clase suspendésemos, menos eu e mais outra amigha que íbamos a clase e ao final eu o que tuven que faser foi poñerme a chapar porque <hesitation> sin saber o que estaba estudiando porque non había manera de entendelo. O curioso é que de des alumnos, a única que aprobou todo fun eu.

Pois o teléfono o uso máis do que debera porque realmente ahora mismo o teño nas mans. Non che me ghusta escoitar noticias polo teléfono, pero si que me ghustar ver, <hesitation> ler as notisias ou sobre todo ler os cotilleos de verán.

Creo que a tecnoloxía está avansando moito. En canto a avanse- a avanses tecnológicos que mellorasen a miña calidá de vida, neste momento, non creo que os nesesitase, ao mellor cando sea máis vella ou ca xente maior creo que determinados servisios, como poden ser os de teleasistensia, si que os melloran bastante.

Pois en canto ás plantas cas que se fan infusións, pois vou a disir as típicas: a mansanilla, a tila e o té. Hai outras moitas pero xa se son máis, <hesitation> como diría a miña abuela, máis modernas. Están o roibos, que ahora ten moitos sabores, tipo vainilla, caramelo e despois están todos os tés saborisados que a min non me ghustan. E tampouco os pode tomar porque teñen teína e para ter teína, pois pa eso, mira, tómome un café e quédoche tan a ghusto.

Para saber o nombre que teñen os ventos na miña sona teríalle que preghuntar a miña abuela, pero desghrasiadamente ela xa fai anos que non está. Por outra parte, a verdá é que cando era máis nova, pois, todas estas cousas dos nombres dos ventos e dos nombres das chuvias, realmente, tampouco se lle prestaba moita atención do cal evidentemente arrepentinm-, arrepentinme e arrepentirémonos todos nós porque sei que son, non son a única persona que esto lle pasou.

Na miña casa, antighuamente, eu creo que non se fasía queixo. Sabes o que se fasía? O que si que se fasía, pois, era o pan de millo porque tíñamos leiras e o leite vendíase para que outros fixesen o queixo. Nós non quedábamos con el, vendíase o leite fresco nas leiteiras.

A xente si que usa a tecnoloxía de forma distinta seghún a edá, realmente, os máis novos xa nasen peghados ao telefono móbil e xa non nesesitan nin aprender a usalo, cando realmente os da miña edá, pois, xa empesamos a ter unha dificultá máis ou polo menos temos que faser o esfuerzo de aprender, co cal a xente que é moito máis vella que nós e realmente a xente maior si que ten moitas máis dificultades, aínda que solamente sea pola vista que teñen, pois si que xa lles costa máis ler unha pantalla pequena nun teléfono, e tampouco están formados a maior parte deles, aínda é suerte que saben ler.

"Daquela, na escola, a min mandábanme moitos deberes tódolos días, o que pasa é que si que tiña axuda para faselos. Tamén reconoso que máis dunha vez me teñen castighado porque falábamos na clase. Entonses mandábanos facer pois un número tremendo de copias dunha misma frase, como podía ser ""na clase non se fala"". Entonses, ao final, o que fasía era coller tres bolígrafos ou dous bolígrafos a ves e iba escribindo en dúas ou tres liñas ao mismo tempo."

Pois a min non me falta fa- faser moitas visitas ao mar ou ao río ou ao lagho porque realmente vivo nas Rías Baixas, vivo nunha aldea que está peghada a pé de playa e podo visi- ver desde a miña casa o mar. Como estudiei en Ourense, e alí non tiña mar, botaba moito en falta estas vistas, pero como tiña río, pois si que me relajaba bastante ir pasear polo lado del.

"A xente visita a miña sona porque eu vivo na sona das rías baixas, concretamente no ayuntamiento de Rianxo. Por outra parte, cando era máis xoven e conosía a outra xente ou cando estudiaba en Orense había moitos que si que iban pasar o fin de semana e as vacasións de verán a Sanxenxo. Entonses eu si que me sentía un pouco mal porque eu disía: ""jolin, pois eu toda na miña vida fun de vacasións"". Hasta que, realmente, pois xa tuven a miña parexa, pero cando era máis xoven, con meus pais, eu non entendía por que nós nunca íbamos de vacasións e vías as noticias e todos os de Madrid se marchaban pa as playas. Co paso dos anos vaste dando conta de que realmente xa vivimos no paraíso co cal non nos temos que mover. O que si que me chama a atensión é que, curiosamente, ahora cando vamos de vacasións vamos a playas do sur de España que están, son playas moi ghrandes, moi cheas de vento, masificadas e que si, eso si, a aghua está quente."

Pois eu non son moito, aínda que falo moito ghallegho, de feito é o meu idioma materno, é o que falo tódolos días, non conoso moitos refráns. Creo que estamos demasiado influensiados polo castellano, sobre todo pola sona na que vivimos, e o ghellegho cada ves máis estase relajando a un uso <hesitation> sobre todo máis formal ao mellor nas escolas, no traballo non se usa apenas, ou polo menos no meu, e sobre todo o asento, estase impoñendo o asento normativo do ghallego e aqueles que falamos con gheada e con seseo, ao final, o que nos está pasando é que para non chamar tanto a atensión, e como o sabemos, pois falamos o típico ghallegho normativo que no é que sea o típico, si non que é o ghallegho de manual.

No lughar donde vivo as estasións son as mismas que no resto do mundo, pero como non sei que contestar a esta preghunta, pois eu o que diría é que, basicamente, o que é no inverno, pois os meses de diciembre, pois fai un pouco de frío, pero cada vez menos, despois temos meses de moita chuvia, como poden ser de enero a marso, que aí si que fai frío e chuvia e cada ves o que me chama máis a a atensión é que fai uns anos si que tiñamos primavera, pero ahora pasamos de estar con botas e jersey de cuello vuelto a casi poñer sandalias e pantalón en manga corta, nada de unha chaquetiña fina i unha camisetiña de manga larga para ir a traballar, non, pasas de ir un día en botas ao día sighuiente ir de sandalias ou chancletas.

Pois eu non sei como se fasía antes o queixo porque nunca o vin faser e na miña casa tampouco se fixo nunca. Así que, realmente, podería explicar como se fai o proseso do queixo, máis que nada, polo que teño visto na televisión.

Nunha cosiña pode haber moitos electrodomésticos, o máis útil, pois, evidentemente, podería disir que é, pois, a cosiña, pois pode ser vitroserámica, ou pode ser de indusión, ou pode ser de ghas ou de butano de toda a vida, esa cal, esa poder ser a máis útil que é a que nos permite faser de comer e comer quente tódolos días. Por outra parte, hai outro elen- electrodoméstico que tamén é imprescindible que é a nevera ou o congelador que é presisamente o que nos permite poder conservar os alimentos para despois poder cosiñalos, sin eles non poderíamos, sobre todo no verán, non poderíamos almasenar comida e tampouco a que, tampouco se podería manter en boas condisións porque o alimentos como o peixe ou a carne, pois, sobre todo, no verán ou os ovos, pois pódenos dar problemas de salú.

Un día normal o meu desayuno, pois, basicamente, consiste en tomar un pouco de leite con café que ghardo ca- teño que preparar o café tódalas mañás e o leite téñoo ghardado na nevera. Tamén me ghusta botarlle un pouco de pan con cola cao ou tamén outra cousa que é o que suelo faser máis ahora mismo é botarlle sereales de millo ou de trigho. Os sereales de millo ou de trigho teño que compralos no supermercado. Ó supermercado vouche pois ao mellor unha ves cada quinse días ou cada mes. Eu o que fagho é ir apuntando nunha lista todas as cousas que vou nesesitando e cando vamos ao supermercado pois aproveito e fagho unha compra bastante ghrande de produtos non presedeiros. En canto aos produtos de uso común e que se estropean, como pode ser, ahora que vexo, a carne, procuro telos no congelador ou vou a compralos pois ó que serían os comersios que teño serca da casa.

Pensando en alimentos saudables e nutritivos, pois diríache co primeiro que se che me ven a cabesas son os alimentos verdes, é dicir, o como estou vendo ahora, como, por ejemplo, pode ser unha coliflor ou unha lechugha. Alimentos suave- alimento saludable e nutritivo realmente é calquer alimento que provén da terra ou que provén dos nosos animales que están coidados, desde unha lechugha a unha carne de ternera; todo o que non sea alimento prosesado e, sobre todo, todo o que sea alimento de proximidá e que non teña demasiados sulfatos nin esté, nin veña doutros países, eu diría que é un alimento de consumo moi seghuro.

A min non se me dan ben as manualidades, nunca se me deron ben e tampouco, aínda que me ghustan, non teño pasiensia pa poñerme a traballar. Si que me ghustaría poder aprender, escoita, si que me ghustaría pois <hesitation> faser punto de crus, cousa que sei faser, pero que non me dou posto, eu son máis de pintura de brocha ghorda.

Como todos sabemos co trigho pódense faser moitos alimentos, sobre todo o que se pode faser <hesitation> son, o alimento máis básico de toda a humanidá como pode ser o pan, a partir de aí, o trigho, moéndoo podemos elaborar as fariñas e aí xa son mil preparasións, desde pisas ao que se chaman ahora as modernas focaccias e todo eso. Por outra parte, tamén podemos elaborar pasta que é un alimento básico que, aínda que parese que a prosedencia é italiana ou son os italianos os que máis a consumen, pois resulta que a pasta hoxe en día xa é un alimento tan básico para nós que non falta en ningún foghar.

Pois supoño que podería disir man- mil maneiras de como se vota no meu país, sobre todo para darlle contigo a esta esplicasión, aínda que, realmente, bueno, pois que o que podo disir é que se vota mediante unhas urnas donde <noise> se acude a un colegio electoral, donde hai unha ou varias mesas preparadas, dependendo da xente a que lle corresponda ir a votar nesa sona, e teñen preparadas unhas cabinas donde ti podes dirigirte a elas e coller os teus sobres e o teu papeleta, a túa papeleta de candidatos. Metes a papeleta no sobre correspondiente e despois vala depositar á mesa electoral donde hai un presidente e dous vocales. Entonses alí pídeseche o de ene i e compróbase que o que a túa identidá se corresponda ca co co nombre teu que está inscrito nese listado e che deixan votar.